Ny fomba fanaovana smoothie dia: voankazo de asiana ronono na lait de coco na glasy, de ahodina amin'ny mixeur dia rehefa vita de atao anaty vera.